أتحكم في أحلامي رغبة مني هذي، وأحلم بشيء يونسني كل ليلة. ما-ما أبي، مالي أنا بأحلام الآخرين ، وإني شوف أحلامهم. أحلامي أنا، رغبتي أنا، وقدرتي أنا.